Ñaenii rambueve kaovireta, kaovi retagui ipuereta yae <hesitation> yaesa aceituna acelga, achi, achocha, apio, <hesitation> apo papa, chure, jei karaireta supevae joko ñanoivi brocoli coliflor, jevoya, yavaevi espinaca jare navo, rabano, repollo, resuga, sanahoria andai, jarevi ñavaeye guandaka jokogui ñavaevi <hesitation> pakovareta, durazno, mero, mandarina, rimo, nara, opaete jokuareta oike pipe <noise>